Ман галстук намепӯшам ва бастани онро ҳам чандон хуб намедонам. Дар зиндагии ҳаррӯза ман ва атрофиён одатан галстук намепӯшем, чунки он бештар барои чорабиниҳои расмӣ лозим мешавад. Масалан, дар ҷаласаҳои муҳими корӣ ё дар мактабҳои махсус. Бисёриҳо галстукро нороҳат меҳисобанд ва либоси одиро авлотар медонанд. Барои ҳамин галстук дар зиндагии ҳаррӯзаи мо кам дида мешавад.